ما أكبر حيوان رأيته من قبل؟ متى وأين رأيته؟ أكبر حيوان شفته كان الفيل، يوم رحت رحلة على حديقة الحيوانات مع العيلة كان حجمه ضخم جدًا، كان يحسسك كأنه جبل يمشي أشوفه من بعيد، حسيت بإحساس قوي وكنت مستغرب من حجمه الكبير